दूध के बिना आइस क्रीम बनान के लये सरल और उच्च प्रक्रिया एकाही है। जो विशेष रूप से उन लोगन को उपयोगी है। जो डेयरी उत्पादन को सेवन नाही करत है। जिन्हे लक्टोज से एलर्जी होत है। इसके लये आप नारियल को दूध, बदाम को दूध, सोया दूध या पोष्टिक मिल्क जैसे नॉन डेयरी मिल्क को उपयोग कर सकत है। सबसे पहले एक क्रीमी बेस तैयार कर ले। नारियल को दूध को घाढ़ो करिके। उसमें सहद वेपन सिरप या चीनी मिलाये। इसके बाद आप इसे कोई भी फ्लेवरिंग ऐड कर दे। जैसे वनीला अस्सेन्स कोको पाउडर या ताजे फल की पुरी को मिलाये ले। इसे अच्छे से मिलाये और बाद में मिश्रण करके एक एयर टाइटर कंटेनर में डाल कर फ्रिज में रखाये। और हर तीस मिनट में निकाल के हिलाये। ताई आइस क्रीम स्मूथ और क्रीमी बनी रहे। यह प्रक्रिया चार से छः घंटे तक दोहराये। और अगर आपके पास ब्लेंडर है तौ आखिरी में ब्लेंड कर के और भी मुलायम बनाए सकत है। फल मेवे या चोकलेट चिप्स जैसे टॉपसिंग डालके इसे आकर्षित बनाए सकत है। या आइस क्रीम बना के माई हेल्दी बनाए रखत है।